अर्जेंटिनान मोसमाल देखियो जाएते, भुमद्य रेखा थी थोड़ूक उपरूस रोवेते, तेरती जान मोसम मा थोड़ूक फरक रोवे, बाकुत सब सईसाट रोवे। जसो कि उत्तरी अर्जेंटिनान जराग गर्मालोस लागे, ने ते उंडालास जसो लागे, ने उलतें मद्य इचम अर्जेंटिनान इचम से थी थोड़ूक ठंडूस रोवे। तेरमा गर्मीन दाहडाम पचीस से पैतीस डिग्री सेल्सियस पारो रोवे, सियलान दाहडाम पाच दस डिग्री सेल्सियस तक जराग रोवे। दक्षिन अर्जेंटिनान मोसम जराग ठंडू रोवे, तेरमा जिरू डिग्री सेल्सियस तक पारो जात रोवे। ने अलि बर्फ अलि पड़े, ने अट्लांटिक तटम देखिए जायती जराग गर्मालोस रोवे, बाकुं ठंडू अलि अन्शन रोवे, अर्जेंटिनान जलवाई जराग सबू प्रकारन रोवे।